Ekrome der ovu nu oyaw nu isen mekpasi me kon oyo me <hesitation> ator, atoryo mo eyan isen me kpasi makun, oyo abonu eva me der oblayi nu eder me dowesi oblay, kpor inaterobo mina nu eveke mu mo ibliyi oblayi oyo idiom uno usokun then ovivi no eni ekroblemuse oyinu okubro, okubronayo tutunu ibemeni ohoyo kre ikubro ivon, eveyen mekpe ya meda der inu mekutumu eworewo, eyekromu esine siyo eyu inu eben donu me dera ekrome tur, okubroka me tur, do momowosi, eyon itany nu iyin itany gegesi eyon itany gala nu evome tur okubro nu eni mediya ekenini ovivi oyina gari akpogoro, eveyete ibraka Meyan ibraka me rova ina idiom nu isamine nu ekein nene, meyan ibraka me rove me daw, mu vuvai ekpeide me dera, edere me votuwa evotute me fara, efara eyame boka mu edeni ohonu edediye do medi ye evono abiblainy eve me fara, evon waterproof evu tar do nu eya me kpasi me deni, dono ohono etol te okonu mediya gege mediya, ovivi sobrakunayo mekuvriye medeva eya me rovc meda ekpeyi mu avai ohoyo ede merovai ovu odovu, uta dokivayite ekpide kpasite mu edeni donu eyaw mekie ewei nuewei midiye oyo obow ne ede ediom nu ewei me diya isen ni eni evomc didiom na evon abitany, lyinu ise nu evame didiom yor.